Wo dafɛ̀ɛ̀ɔ sèè mauŋ yɛmɛ̀ wo jɔ̀ȧ ko saaŋ muìŋ nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ wo nȧìŋ dafɛ̀ɛ̀ wiiŋ wo dè nȧȧuŋ nɔɔ̀ŋ, wo wuŋ dè wo wuŋ ningè wo ɓɛìŋ kìlȧ wo wuŋ yɛi hiȧŋ mȧȧŋ e jèe nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ huŋ wò uusù wo yɛi kȧȧìŋ diɛŋ wo mȧȧŋ, wo nȧìŋ nii wò dèiŋ ko dòmaŋ mùŋ nɔ̀ŋ kȧȧìŋ sùȧ a nȧìŋ dafɛ̀ɛ̀ lii gbiŋ yeum juwiȧ, yɛ̀ì dafɛ̀ɛ̀ɔ huŋ nyɛlɛ, wò haȧ mȧȧŋ ke jèe mùnlaŋ tiŋ wò kɔɛ̀ diɛŋ wò kɔ̀ȧ nɔ̀ŋ mȧȧŋ wò manaŋ wo kà ɓɛ̀ dii wɔŋ nȧìŋ wii wò nyɛ̀nɛ̀ŋ wuŋ wɔŋ nȧìŋ wii wo wuŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wɔŋ mùnlȧŋ, huŋ wò hɔɛ̀ŋ diɛŋ huŋ wò nɔ̀ŋ kȧȧìŋ kȧȧìŋ sùȧ diɛŋ wo kȧ ɓɛ̀i wò yaȧ kɔɔyɛì, wò nɔɔ̀ŋ ɗɔɔbȧ wo nyɛ̀lɛ̀ kuwòuŋ nɛ̀ yȧaùŋ sùȧȧ dìì wo gbùwò ko lomùiŋ, sèè wò gbuwȧ ko lomùŋ wii nɔ̀ɔŋ e kùwò lii yȧauŋ sùȧȧ dìì, wò nɔ̀ɔŋ wo bȧnè naȧun nɔɔ̀ŋ, wò nɔ̀ɔŋ aŋ jɔ̀ȧ nyiiŋ gbiŋ aŋ kɛkɛ̀ kɛ̀ aŋ jɔ̀ȧ nyiiŋ gbiŋ aŋ fɛ̀ɛ̀mɛ̀ fɛ̀ɛ̀mɛ̀ wɔŋ nȧìŋ wiiŋ, yɛ̀ì wo dafɛ̀ɛ̀ɔ huŋ nyɛlȧ, O jouŋ dòmȧŋ motòɛ̀ɛ yii dayȧ nauŋ banè yɛ̀ì wò naŋ hȧȧ jouŋ dòmaȧŋ, o nȧìŋ nii tiŋ wò uusù wèè wo kȧȧìŋ diɛŋ, tiŋ nȧŋ yaȧ nɛ̀ŋ kààìŋ̀ diɛuŋ nɛ̀ ko lomùiŋ kȧìŋ nɛ wo nɔŋ ready wo gbuwo wò dònȧŋ gbìɛ̀ŋ maŋ nȧìŋ maŋ all over, muŋ naȧŋ nɔ̀ŋ, mùŋ jɔ̀ȧ nɔŋ taiŋ bȧ ko lomùŋ muìŋ nȧìŋ dafɛ̀ɛ̀ wii gbiŋ gbono gbònò wum kùwȧ feìŋ yɛ̀ì huŋ banȧŋ jouŋ nȧȧaŋ yɛ̀ì dayȧ nauŋ banè jouŋ ko nyɛ̀lɛì wii yɛ̀ì wò nyɛlɛ, wɔŋ nȧìŋ wii nɔŋ wò banȧŋ huŋ nɔŋ wò kaaìŋ diɛŋ, huŋ nɔŋ wò uusù wèè wo kȧȧìŋ diɛŋ, wò woȧ wȧȧŋ wo kòmȧŋ kaìŋ nɛ nȧìŋ wii nɔŋ wò banȧŋ wɔŋ nɔŋ wo nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ because e kùò lii gbuwȧauŋ yɛi ko sùȧȧ dìì le wò go nɔŋ bȧnè nȧìŋ wiiŋ wò woȧ nɔŋ wȧȧŋ wo kaaìŋ e kùò lii nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ è fòlȧ è sɔ̀ȧȧ, sɔɔ̀ nɔŋ nȧìŋ wii nȧŋ kuwo kùò lii gbiŋ dìì, è kùwò niìŋ dìì ko suȧuŋ niìŋ, wɔŋ nȧìŋ wiiŋ wò nɔ̀ŋ uusu wo nyɛ̀nɛ̀ŋ e kuòuŋ nii gbiŋ e kìlȧ aŋ jɔ̀ȧ, maŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ wò kɛkɛ̀ naȧŋ maŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ jɔ̀ȧ nyiiŋ gbiŋ aŋ naŋ fɛɛmɛ fɛ̀ɛ̀mɛ̀, tiŋ nȧŋ yaȧ mȧȧŋ dafɛ̀ɛ̀ yɛ̀ì huŋ nyɛlɛ, wo nȧȧaŋ uusù wo kȧȧìŋ diɛŋ,